Ja jatnaa inida sara nteyu ku ja sarada ntitoanun nu nteyu chi lu ku ja jakuinio ntii ntaka nteyu